Gardoɗoɓɗe temeeɗe dietone meɗinon warede Swis. Ngooɗoo warngo laatiima finnde ley leydi Swis ndii. Faa haande eɓe keddii waɗde ɗun yawtere, faa ɓe teddina ɓeenɗon maayɓe.